انا للغة الي نقدر نهدرها ونفهمهى هي هي الغة العربية اللغة العربية خاصتا الصحراوية هادي الراني نتحدث بيها تع ناس توقورت توقرت هادي مكان في الجزائر يعني هي ولاية ولاية جديدة على كل حال ويدحدتو اللغة العربية الي هي انا نحسنها ونتكلمها ولاباس بيا فيها عندي حتى اللغة الانجليزية نعرف نتحدتها ونفهمها ونكتب بيها عندي يعني مستوى لاباس بيه في اللغة الانجليزية و <hesitation> كدلك اللغة الفرنسية يعني هي لغة في الجزائر لغة المستعمر يعني الكل يتحدث هاد اللغة مكاش يعني في الجزائر الي ميهدرش الفرنسية يعني كاين ولكن ماشي بزاف اغلبنا اغلبنا يعني ياسر من الشعب هدا يحكي اللغة الفرنسية وعندي لغة وحدوخرى راني نتعلمها غير بشوية هي الايطالية لانها لغة جد جميلة وانا نحبها بزاف عندي اللغة الايطالية وكيفاش يهدرو يعني حتى- حتى حركات الس يديروهم بيدهم يعني هي عبارة عن لغة تتحدتها بالجسم ديالك كما تتحدتها باللسان كما تتحدتها بالكلمات كما تتحدتها بلغة الايدي هي لغة يعني جد شيقة لتعلم